شو هو انا عارفه بلي انتي خايف من الطياره و الكل اما راهي مفيها حتى شيء انتي خمم كان فالحاجات الايجابيه بوزيتيف مايندز يخي معناها مهيش لفان دموند باش تركب في طياره متخممش في حاجات خايبه و <hesitation> و حاول انك منعرفش اقرا شويه قران ولا تحب تقرا شويه ولاكتاب منعرفش ولا اي حكايه و تتنفس هكا بالقوي و لباس